जापान, हम गई तो नहीं, पर वहाँ का बारा में भी विशेश अससोनी रखे। कि वहाँ का लोग बहुत मेहनती भी रहे, बहुत मेहनत करे, और सुन्दर भी रहे लोग होन। वहाँ का लोग सीधा सच्चा लोग होन रहे, जापान का लोग अच्छा भी रहे। और वहाँ की सुन्दरता की भी अच्छी होचे, जापानी लोग दिखना में, महिला, पुरू, सब बहुत अच्छा लगेगे। और सुन्दर भी देखे, और वहाँ की प्रकरती भी बते जाएगे, जापान को बहुत अच्छो वातावरण है। कोई तरह की वो नहीं है, महाँ पर पंजाबी लोग बहुत बसेला है। अपना इधर से भी जाईना ना, तो महाँ को बहुत अच्छो वो है।